अगर सिर्फ पांच चीज के इस्तेमाल करके खाना बनाये के हवे तो तेल, नून, मसाला, सब्जी अउ पानी के इस्तेमाल कर के बढ़िया खाना बन सकत हवे।